Preferirìu vivi ënt ün castèl përché lë spasi a m'enteresa propi niente e preferisu resté per tera <hesitation> a m'piazërìa ën castèl përché <hesitation> le ënt i castèl a vìu le regin-e e i re e le persun-e cun tanti soldi